Agny Allemagne ndraika resaka <hesitation> zare zany a philosophe i, littôratu- littérature a, de zany zô defa resaka hoe mampalaza an'ny Allemagne amin'ny firenena maro samihafa.